Eh mi waawi remugo haa lambu masin Miɗo waawi fowtagol njange e hoore jeɗi, kadi mi jogii ndiyam e laawol. Miɗo waɗi ɗaɗi ngoori ndi naatataa e mben laawol, e hoore ndee miɗo njangude.